Kumush rang haqida o’ylaydigan bo’lsam hayolimga <hesitation> rim <hesitation> kinodagi rim ritsorlarining ustiga kiyadinga sovut kiyimlari keladi. Chunki ular ham huddi shunday rangda bo’ladi. Albatta ko’rinishidan <hesitation> sovut bo’lganindan keyin sovuqqon bo’ladi lekin u himoya kiyimi.